Tiako kokoa zagny ny mihira raha ampitahaigna amin'ny hoe mitendry zavamaneno satria ilay mihira regninao hoe tegna mivoaka avy agnatinao zagny ilay izy. Regninao hoe tegna miaigna mihitsy zagny raha ampitahaigna amin'ny mitendry zavamaneno.